Iin, uu, oni, kom, o'on, iño, uxa, ona íín, uxi, uxi iin, uxi uu, uxi oni, oxi kom, uxi, xaon, xaon iin, xaon uu, xaon oni, xaon kom, xaon, oko, oko iin, oko uu, oko oni, oko kom, oko o'on, oko iño, oko uxi, oko uu uxi, oko xaon, udiko xaon, oni, iin, udiko uu, udiko oni, udiko ux, udiko udiko iin, udiko uu, udiko oni, udiko kom, udiko iño, udiko uxa, udiko ona, idikon, udi udiko uxi, son cincuenta.